Ye a loŋ jamaa jamaa n ka- n ka fo ñiŋ mu beeyaŋo le ti, niŋ i ko moo ye i mu beeyaŋo le ti, wo loŋ i maŋ keseyaa bari keseyaabaliyaa moolu ye a taa jamaa jaa n ŋa a taa ñiŋ beeyaŋolu le la suo kono, saajio walla ninsoolu mandinkolu niŋ i kuma doo fo, ubiyeŋ i be moo la kumoo fo la, i ka a fo le nisindiŋo niŋ i ye a bula, a ka a baamaa le bayindi konak niŋ a maŋ niŋ maŋ niŋ a maŋ keseyaa, a te a baamaa bayindi noo la; saajio fanaŋ bee be wo le ñaama i ye i bondi i ye i sanba daa woo daa, i ka muruu naŋ fo i nooto. Nte ŋa ñankumoo soto suo kono, ate buka feŋ domo niŋ a maŋ ñee loŋ suboo niŋ i ye kinoo dii a la, a buka soŋ mee niŋ n ŋa ke ye kinoo ñee bondi i ye laandi a ka feeree le ke, hani i si naa a biti munne la, a ka feere le fo a ye a bondi teyi niŋ a ye a bondi fanaŋ niŋ a ye kubeeroo bondi, suutio ka lafi miŋ na nte faŋo ka lafi miŋ na, ñiŋ ñee baalu, ñee kulu baalu a ka wo le sika, aniŋ a ye taa. A ye feeree ke, kuo bee le ke bari niŋ n naata niŋ a ye n je a ye a loŋ a ye kuo miŋ ke, a be n dimiŋ na le pasiko a ye tiñaaroo le ke nte fee, bari ate fee tiñaaroo nteŋ de kaatu a be kono faa ñiŋo la, puru nte a ye kuo miŋ ke wo le maŋ ñiiñaa ate feejee nte ñanta a dii a la kaatu ate te a soto noo la saayiŋ niŋ n maŋ dii a la, niŋ ate benta a fee, a ye a tara daamiŋ, a be a sika la le, a ye baluu a la, fo n be a busa la le baŋ ate danko a konoo ye faa. Niŋ i taata fanaŋ wuloo kono, i ko saŋo bi jee, munne ye a tinna i ko saŋo keseyaata, niŋ i ko daafeŋolu keseyaata, i ka foloo saŋo le la, saŋo la keseyaa jamaa jamaa niŋ i buka taa kereŋ bayoo la i buka a loŋ saŋo keseyaata le, niŋ i saŋo niŋ i ye barandi, tumandoo bi jee, a ka bori le yuru a ye naa, niŋ a ye kankaŋo loota rek a ye muruu naŋ a nooto a naa biti. Ali boriŋ boriŋ a taata. a a yeemanta a yeemanta a yeemanta doolu ka puru ka a fo, ka a fo n ŋa muruu a noo kaŋ, n ŋ a a be bitiriŋ daamiŋ a muruuta jee, jamaa jamaa niŋ ali muruuta jee, niŋ wuloolu siyaata a nooma, niŋ wuloolu siyaata a nooma rek, niŋ a ye wuloolu je rek a be a nooma rek a ye a faŋ sanba kara doo la, aniŋ witeesoo wuloolu ye tiliŋ jee, i ye tiliŋ jee rek i ye tiliŋ jee rek, a ye naa muruu jee siiñaa kiliŋ a loota, niŋ wuloolu tanbita, wuloolu tanbita rek a fanaŋ a te muruu la a kooma de pasiko wuloolu be bula la a nooma le a be bula i nooma le mee a bi taa kara la, a bi taa kara la wuloolu be daamiŋ niŋ i muruuta naŋ i te a je la wo ye a tara a tanbita i la, a taata ñaato. Kereŋo fanaŋ, niŋ i lafita kereŋo bayi la, i niŋ ye tara fo wuloolu, wuloolu ye a su i ye a dete a ye a dete fo a be kunboo la siiñaa kiliŋ a ye a loŋ a ye a feñoo buntaŋ, niŋ a ye a buntaŋ rek i se a je a feñetio bee ye loo, niŋ wolu bee loota rek, a ye wo ye taa ñaato a taata a ñaato maafaŋo la rek wo ye a tara a be looriŋ wo ye a tara ate loota wuloolu ye tanbi a ye taa, a se muruu naŋ a kaŋ, a ye duŋ dinkoo kono. A ye dinkoo fanundi dulaa doo, dulaa doo a ye dinkoo siyaandi mee dulaa doo bi jee a ka wo sanba naŋ fo banta domondiŋ wo dinkoo, wo soo a buka a funtandi de ntelu ka a fo ye le a la lappee, a la lappee nteŋ, niŋ ali taata ali ka yiroo taa kolomoo taa ka a sukusuku ka a sukusuku deefuwaa jee ka jee ka janfa domondiŋ ne ali be looriŋ daamiŋ, atelu ka daamiŋ muta aniŋ ate funti daamiŋ jee ka janfa ñoo la le, ali be a kaŋ ali be wo sukusukoo la rek a ye jee taki a kuŋo la alitelu maŋ a loŋ a taata daamiŋ bari niŋ i lafita fanaŋ, ka a siisiindi niŋ ali be a siisiindoo la, dulaa doo bi jee, jee bankoo a buka jaa a buka jaa a ka tara montoriŋ bari daamiŋ be montoriŋ, ate a nuŋo loo wo le to siisio buka a bataandi saayiŋ bituŋ ali ye a korosi tonbii jumaa le ye a faa ali taata ali la haajoo la deefuwaa niŋ a bataata niŋ i muruuta naŋ jee, deefuwaa i ka a tara laariŋ bundaa la a faata wo ye a tara dinbaa ye a bataandi, kandoo ye a bataandi daafeŋ jamaa bi jee, woloo fanaŋ i taata wolo bayoo la deemoo loŋ, kaatu woloo la tio buka janfa sirituu kandi waatoo niŋ a tiita ali bulata a nooma, ali bulata a nooma niŋ a futata taba huo kono i ye a loŋ taba janboo ka fanu le. A ye taa. a ye loo tabajanba kiliŋ kaŋ, a ye i laa a koo kaŋ a ye a siŋolu tiliŋ santo. tabajanboo ye a muuraa. Ali si jee bee muruŋ muruŋ. ali te a je la. fo niŋ a li loota a kaŋ a sawunta; ubiyeŋ, wuloolu futata a ma. i ye a nooroo taa, i ye muta, i ye a muta; daafeŋolu daali. ntelu ka a fo dsaafeŋo mu toolee ti, daafeŋo maŋ kr toolee ti; ntelu la baluu ňaa, aniŋ itelu la baluu ňaa, wo le fatata. kuu jamaa bi jee. i be i busa la. i bataata le de, konkoo le ka i duŋ wo la; niŋ konoo ye i muta. hani hadamadiŋo, niŋ konkoo ye a muta, fo i ye taa suuňaaroo la de. hani i ňaa be a maarii kaŋ, fo i ye taa i ye bula a nooma, i ye taa a la feŋ taa jee. a maarii be i muta la, a baloo be faa la i ye ite be a fo la nbataata le, konkoo le ye nmuta wo le ye a tinna i ye xiŋ mangoo kati; nbe tanboo la teŋ, i ye a kati. Komi itelu te a fo noo la. niŋ wonteŋ i be a fo la le. i ka kuu ke, i be a fo la le. A be a je la moo te tawu la i la. moo te kuu ke la i la. Biyeŋ wure i ye bondi naŋ puru nna baluo le kanma. hani nna faloo, i ye a bondi nna baluo le kanma. Bari doo bi jee, niŋ i fanaŋ ka diyaamu, niŋ i ka diyaamu. i be kuma doo fo i ye, i baloo be faa la i ye le komi danmawolu baloo ka faa ňoŋ ye ňaamiŋ, i baloo be faa la i fanaŋ ye le. Ka a fo tooňaa tooňaa, niŋ ye a je a ye ŋ ke, ňiŋ ne ye a saabu, bari tooleeyaa nteŋ. I ye taa baa to fanaŋ, jio kon. banboo. a kabaluu baa kono ňaamaiŋ, a ka baluu santo wo ňaama. Muŋ ne ka a funtandi santo. a ka kuruntu ňaamiŋ. ate siŋo buka, a konoo buka deeba baake. a buka tariyaa noo baake. niŋ a taata fo kandoo warata, i se a je, a ye naa, a ye tenkuŋ, a baloo be a janoo la. A koo, wo le ka jaa. a koo wo le ka jaa. bari konoo ka tara fooyaariŋ ne. niŋ a seleta feŋ kandoo kaŋ reki. a be a, a be a santiri la le ko, ňiŋ de ňiŋ kandita le. a la taamoo fanaŋ ka a bataandi, wo le ye tinna a te ka tara baake baa kankuŋo la. Niŋ a batata jio kono, a ye, a ye funtinaŋ, a ye naa bantooto a ye i jaa jee to. niŋ konoo ye a muta, a ye muruu jio kono, a ye taa ňeolu, ňeolu faa, ka ňeolu domo. niŋ a bataata, niŋ a ye a tara fanaŋ, moo taata jio kono jee, i ye i seŋ jio kono, i maŋ tara feŋ woo feŋ na, i ye i seŋ jio kono, niŋ a ye i tara jee, fo a ye i muta. a fanaŋ ye a la baluo soto. ite daafeŋo la baluo loŋ na, ite ala ereeroo loŋ na fo niŋ konkoo ye a muta.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 Suloo, ka fo yiroo, xaniŋo siiyaata jee to a baloo feeyaata komi ntelu baloo be feeyaariŋ ňaamiŋ na. bari a ka sele ňaniŋo to le, yriroo santo, i ye bula a nooma, a ye sele moo te sele noo la daamiŋ, ate si taa a ye a la kuolu bee ki jee to. niŋ a ye i la feŋo taa, a ye sele santo, a ye a domo. Niŋ a banta. a ye jii naŋ, a ye naa, a ye i miŋ. jio fanaŋ. i ko suloo niŋ a taata fenkoo la. deemoo la, a ka lafi ňankaroo la baake le. niŋ ataata ňankari deemoo la, i ka loŋ ne a feereeta le ko. A ka a feňoo le duŋ jio kono. jio kono, niŋ ňankaroo ye a feňoo je, ňankaroo ye a kiŋ. niŋ ňankaroo ye a feňoo kiŋ, reki, a ye a fayi naŋ banta. A fanaŋ, a ka baluu wo le ňaama baa kankuŋo la. hani jamaa jamaa, ňiŋ sula fiŋolu ka tara baake tendaa kuw daala, mankoolu kono. parisiko, a ka taa deemoo ke la, ňiŋ, ňankari deemoo, i fanaŋ ka baluu wo le la. niŋ i bota jaŋ suo kono, i si taa noo, niŋ i bota, niŋ i bota suu, niŋ i bota suloo to, i ye taa jatoo to. hani suluo, suluu bunga faŋo, suluo feereeta haa, bari moolu le ka bataandi ka a fo ko ňiŋ suluo le ti a maŋ feerree, suluo niŋ saŋ, taaliŋo teŋ, wo fo ka a bari, wo mu taaliŋo le ti. Saŋ te suluu feeree noo la komi suluu fanaŋ te saŋ feeree noo la ňaamiŋ. Moo woo moo i ka a kata le i be baluo ke la ňaamiŋ. Suluo. niŋ a naata suo kono. baa buŋo to, niw konkoo ye a bataandi, a ka taa baa buŋo le to. A buka naki baa buŋo bala de. suutoo itelu ka naa, baa tio ye naa baa konkoŋ, a ye naa baa buŋo muruŋ muruŋ, a ye a muruŋ muruŋ, niŋ torisoo te a bulu. a ka naa a ye tanbi suluo la, suluo be tenkundiŋ a be bitiriŋ daamiŋ na. baa tio maŋ a je. A be duŋ na reki. a fanaŋ se feeree ke. A ye bundaa ňiniŋ puru a se baa bondinoo. hani a ye a tara baa be sitiriŋ, bari baa doolu buka siti; baalu bee buka siti. munnu maŋ siti, ňiŋ baandiŋ kaaxandiŋolu. fanaŋ, i ka wolu muta i niŋ i ye taa? Baluo. feŋ woo feŋ miŋ ye a loŋ ko a ka baluu. i ka feeree le ke feeree miŋ i ka a kee fo ke i la baluo sooneyaandi ňaamiŋ. Wo de, a maŋ soto hadamadiŋo la, a maŋ soto daafeŋo laparisiko i ka miŋ fo moolu niw i ye a korosi, i niŋ a be siiriŋ ňoŋ kaŋ, ite a loŋ na, soko xiŋ mu toolee le ti, ite a loŋ na. Bari niŋ i niŋ a siita ňoo kaŋ, wo waatoo i be a je la, tooňaa tooňaa toolee loŋ, bari toolee nteŋ. Niŋ konkoo ye a muta, konkoo ye a bataandi, a fanaŋ ka, a la baluo, a la baluo a ka a soto feeree miŋ kono ate ye a loŋ ne, te moolu ka a ke.